Ngomi mane wo hidup duniaka mane tergantung manga hubungan ngomi de nyawa sokonoke de ngomi e tuhan sokonoke aje ngomi de alam sokonoke nako ngomi de nyawa sokonoke mane sokomane nako sinyia sinyia mane nako itorou nyawa ika manege imaguna meiya maguna meiya nako hidup sokonoke de nako hubungan ngomi de tuhan mane tergantung tergantung o sabea oka nako sabea sabea lo lo uwa a manege ma hidup lo ikia uwa iberarti uwa la nako ngomi de alam mane tergantung ngomi wo jaga alam atau lingkungan mane sokonoke.